Əm be’ wa kiin do’ da'a van pan gə ndo’ kum yu ndo’ wunə bii bana yedda o’ dara van pa bo'o dara kum ye reu jou'n yereu ye'd da neh waru da hak hna, hali bo'o pina'a yedda da nii gə pa'at mawa’ kii yedda nye’ rii kin do gam ne’ kam bi turu wavan du'a boya da bun ŋ ya don wa gama ama yekə ina hali sona'a se’ to'o’ har sonse’ maka mata ya mbe’ wa kin do da van pan gə de'd da ne’ biiri leo’ re'ri kii na daran kom be’ reu ko'o’ ne’ son di rii ko'o’ ne’ vaksi birii gam ne’ kam turu itti kə hakkilo na sonsi sa'm ne'p kam turu nbireu bo'o’ pan bira le’ ga ya reu ne'p kam tunu um bu gulu e’ ra ne'p kam turu ne’ ngəb bun na too’ pan pi wa ye loreutet ne’ ga nda suna aga na hal na hakilo booboo sura gə sannan wa vando am buma kar kii nii mbe’ da kin pa to'o’ lee’ duri ga’ le ga rae'n gaap kunu ne’ bureu ri nip san be’ ra nep bure’ reu. Neh buri ma e’ nu’ gə niri pa'at mo'o bokun do'o gam mbe’ kə hakwleu sonna se'n gə gaskiya be’ wa va'aŋ da'a war pana da yana yeleu ra bira da'eh ina hakulu vaksi ye’ ngə sonse’ gaskiya mo'o’ mu vuto gam mai’ gam bu bi ti ka k'e'a niip kam biri pa aure’ e’ pa kini gə se'nka gə na be'n wa reu vo'o’ gaya da be'n wareu vanue lae’ gwa ya nda be'n wareu lekkin de'a to'o sonse’ ba man kə kin si mbe’ yadan van pa gə in hek ne’ buri reu su kunu e’ ne’ lo'o’ n biri e'e’ ma ma sonke’ ge'ya yeddə ne’ buri reu da kum ne'bi ye't kii bura koma ne'p ungə bo'ba biire’ ayem ga’ pa'at koma ne’ buri gap na hakki lo'o’ ii biru ba wai pawaran da pii ka'ane’ wada gau nyah buki'a’ wa kia’ lamke’ ga neŋ gə wa yar’ le'b ga ne’ bure'e bu'r ruwa un bit gama ido wa so don gama akan bunu pa na'o war nii kowa ma wul le'b si buni o’ kum toh e’ ka ne'. O’ ba'm buni se'nə tukunu wa buni e’ kin pa bia’ daa’ kan le'ba da ye'bii le'h la ama buni o’ ya wo kum mo'o’ yelu o’ le'g wa se’ o’ ma nneŋ ma se’ toh ta ma ta bu ii mbe’ wa kin do'o’ da van pa te li gə de’ reu gə e’ da ne’ bure’ sina aga wa van do am bu ma mbe’ da kin pan te’ ligi de’ ri gə ida ne’ bure’ sina a'ga ba wai’ ban pi kə ne’ gam wareu son ke’ gam ne’ bure’ rii tuku bano'o’ gam ne’ bure’ reu et tuku'a nneŋ na bunu se'nda wadan pam puna kawai mbune’ bure reu ne'p son bira mbime’ ye'be’ ye’ reu e’ tuku banu tama ta pa bun pi ta wa bun da ba man ka si usaini ko sende’ gə pa'at əm bi wa van du'a daran kin paute’ le’ dereu pa'at e’ kun kunu ii ri i lighe yel baga badaya ye'k sina ne’ buri ye rii yedda mbe'ri taman do tu sone ko'o sonsai ne ba wai bane’ bi't pan kane’ ba nii wa kin pan pin vana kane’ ko'o kuwa ban wa van əm dawo pa van eh ke'ne’ nneŋ leugə kanee’ e’ yagə e’ na ne’ buri ye'reu yedda hakkilo voo’ reu wareu gə ba man kə ke’ si koo’ se'nde’ gə pa'at bune’ na bura'a bu ne’ ba-bu biira ban nii ma'n pa'at ba'ek nu. Nuo’ biya ba'rek bureu bi si gam ye bure’ ri ye ra kum har se'n kə ke’ bumu ye'ra ye bulle’ wa bumu yedda ye'p ka bid bo'o’ ba kə yedda bum bo'o’ de’ kii ni dmam be’ bun ek se bun ek teda’ duniya bi'a ne’ bure’ ri tukun no'o’ ne’ bure’ nii tukun ba no'o’ wo'o’ nun nuwa pana von da bo'o’ pii na gam wada wu'um yo na wahala sonse’ ko'o’ sendegə pa'at mu fa'ak gə tukunu bun na'a bira kə ba bira ba ek kunu yedda ye bun bure’ vom pa buni reu ko kowa ye bun bira kim bii pal na buni reu ba mane’ be’ ka’ a’ ne’ si bumu wa sosai ba man e’ ke’ ki ba man en son ki'a’ a e’ nneŋ ha nin do'o’ be’ buman tə kə in gə ye'p bure rii kəm wu se'ngə pa se'nga na be’ ye'p pay ra ko kin de’ se'nga’ na hakkilo sonna se’ ko'o’ kowa wa van do'o’ ma ne’ gul gə jung'a toh sonse’ ban ye’ bit e’ da ke'm pa buni gə ba ək sunna sosai ba man hnu ha nin do’ boo ba kum odd ba kam waye re’ ma yedda wa e’ bii billa yal o'ra ko'o’ ii ba əm le'ga o re’ reu ma o’ ma daran le'e’ gə booba koma daran na bob tuna daran ba bo'o’b tura hin ra man dugu pa'at ii da man nneŋ ne. Gam ka ne’ gə mbe’ ye'p bure’ ra vom bu't ba bunu’ gə kum ba'ek sina kum ba da'ak sinna kum ba man e’ niirə hanin du’ lu ra sondo’ mbe’ tuka ne’ gə ma min ga ko'o se'nde’ gə pa'at ba'ek hanna hali bo'o’ buri reu o’ reu yedda nii gə pa'at ida man nun ne’ reu kam do’ ka ke’ babu ya aaburii pa vandii gə se'nka ga na bin pe'e’ ra sonse’ ba man ka kiinii si na bu'do ye burii be’ walla yedda anun pa gən ba ek hali bu a'a’ yedda kum numu ha sein da kan kana reu ba dam jee'a sii ba pin no tungə ba gam bo'o na ba mane'e’ nu hanu dii se'ngə ka ne se'ngə ii ma e’ pa towaa kin do aa kə na hali sonna siinŋ o’ mo'o’ yedda leigə yella toh towa van do’ də pa'at too kii nu hali sonke’ se'ndo’ pa'at da le gigə da yella dun kumi gə ba ek ne’ burii'a hakkilo na reu ba man ne’ gə pa'at ada hanin dou’ ba-ek nu sonse’ si ba ek lnu ne’ nu bane’ re’ ka'nar sii ko'o’ kuwa re’ bamba o’ tuku'e nne’ nu bun no'o’ neb tubun ma na sai kawai nkii ya wanŋ e’ de wa kin nneŋ pa mbatu le'e’ gə wao rii re'u gə. Se' na bank ka o gae o əm kunu gam ne' buri, le'e ga yar tu sone’ tob wadda wuo bo'o kii lanki sii hu mur gə paat əm biidu sonse’ toh ka kiini baman sii ba ek nuwa se'ngə pa'at ba pan nuwa sosai um moo ya ln duru ba ye’ tule'e gə pa'at de’ ba panii gə vaneb noo ba wal kə du'a ta mbe bun tun dua ma na vonte' ye' bure reu pando wagə yedda kum songə boo ba yedda lee'g son de’ bo'oba yedda pa vom bo'o be’ ra ko'o a pala ke'm biiri gə pa'at mo'o ke’ sosai mbe’ ye burii pala kin ma ko’ kuwa war pa vana əm ligə yada la'a to lanke’ ku na am e’ kə yel ii buma ai me’ da lanke’ kina gam kane’ gə ba dani gə pa'at wo'o kum sone’ yedda əm buri rə kum sone’ ai mara lanke’ ku kubu reu ba me'n vaneb ba ko se'nde’ gə pa'at koma be’ tuku koma e’ yebi hali sonna e’ ma du'a ta e’ fa'ak vaneb ba yedda nyem ma to bano kini kine’ o’ wam be’ ye burii rə vom pa gə ba kum-ek kunu da sonke’ gə mbe'e wan da kin do'o to so'on pa gə yu wallil odd ba. Wa kin də ba ora kəna o'ra wan dukoꞌo yel am bia kə ba wura e’ da wal odd ba ra'akə kuma e’ kum gam kunu ye bure’ ba wai da ot'nun pa na senka ga e’ da o'nun kən neah ga yedda kum ogbga da'un gama hiu hanni do ye bure’ rii bu kum o'dd ba wu'un da tun ne’ mini pa'at hu ja kunu dabu yel pera reu gə pa'at e’ na bidu kubu bidi ra kumu be'e'da bu yel-wala od ba gam mo'o e rii o kum te ke'a e’ be jam yedda ye buri rii ra lanke’ kum kii num nureu buma ne’ nii gə me’ gə ba yin yedda pe'a'te pete nareu si ba man gə na lnu hanin e’ go'n ga ba yedda nii reu gə pa'at be'a nyem bure’ o’ kum ya gə da lanke’ kii na da'a ek kam bu kai ne’ buree’ ku e’ bani yeꞌ bure’ ya kuma ne’ bure’ ye’ bure’ rii e’ tuku lna hali son no'o yedda lna kun nun ne’ reu ba manŋ ln gə mu buni e'n tau ne’ neŋ ne’ si ba e’ booro err ln too’ pa'at gam yedda lna kum nu ne'. Ee da nii gə pa'at manuŋ ne’ e'e gubu wal nuŋ ne’ e'e’ da kum ba’ koi rə lanke’ na zəm numu reu na bit mee’ gə bunto'o’ so'on nyem nuŋ gə vaksio jana'a yedda ye burii da kum yee’ luo’ kii lamke’ gə reu ba wal gii odd ba ln ba'a ba man du gə mu fa'ak gə tukunu na bura ba bura mbe’ ba ye'b bun bit oo kumə salnin neh wala wa'ala kin ku vana'a nii gə pa'at ba dan ba tampeə ba no'o’ o'ra da buni sunii gə pa'at mana'a ba manŋ ba fa'ak gə kunu ba man du'a meh yedda nii gə pa'at kam deidei reu ba'ek ne'p kan bule'e’ gə sii gam aa bun gə wa bundu gə pa vandii gə boob le'e’ gə sonse’ ahh ahh wa vandu da pa kii na le'gəl legəl de'de’ gə sonse’ bama kan kii sii ba nneŋ manŋ gə pa'at ba dem ba piin den vaneb nu gullu rə yedda dani gə pa'at ye'n na'a da kən sonna kuma ii ma kii ye'l a buma ‘ee da lanke’ kii na ye’ bu du e’ da lanke’ kii na yabu bure'a’ le'e'p du e’ da lanke’ kii na ba sak ən kə. Yeddə ye’ burii da wanə nuŋ bo'o'b nə e'e da'a yil walla e’ da wanə nuŋ pa na e’ da kun kiin be't kə vana reu ba sanəe kukuru si bura be't yan kam gu bun yana siŋŋ un kam bina ya but ha ye'e da kum pe'ra reu ba man kan si yedda kum bo'o kin lamke’ babu but kari a ban gə buna bit ba habdin kunu ba mare’ yedda sondu ba ma ye bure’ ba walbe yel də ba yelle tu yel bira ba wal be’ yel də bo'ot ba ən be'a bob tutu bira ba guba mu a'a wa mune’ kə gə kan sinŋ vamu gə basa ko kuwa wa mureu o gə kuo bana si varu kəna senkə basa ba yen pe'tke’ pe'ke’ bure’ si me'd da rqa son du gə ba siŋə ye buri yebba mbe’ nneŋ bo'o ja tukunu tukə ba'a nu ida lei numu rii ba'ek ye’ burii buma ngə sori ən kuku reu gam ən bure’ rii'a senne’ gə lna kəba'a ii mura lanke’ kura sosai ba ye'n ənŋ pe'tke’ reu si ba banku bura nyem gə pa'at ba bangə bu du'a yedd aa bun fang ba timpe’ nyanə bani gə pa'at manŋ boo nu reu. Ba'a ən buri kutu ba ne’ ba waii buo’ tu'un nneŋ na ən buyii əm be’ pe'at bu ga buyii ne’ gə pa'at e’ ma sone’ van pan gə lee’ gada van pan dee’ rii yee’ da kən a ga ne’ bure're ne'p son be’ ko'o ne’ vaksi burii koma uwal ne’ gə pa'at kə nyem nugu la ba dang kane’ si gam bure’ reu mbe’ wal yel odd be’ sangə yenŋ e’ me’ te kum buli ke’ numu gə koma ya bugureu ye’ le'p dama'a yee bu doma'a e’ bo'obənŋ ən so'on gə e’ buk kii ke’ songə gan ka ni gə mbe’ ban ne’ ma pa'at ba maŋ vaneb nu.